هتأكد أول حاجة إن التلفون بتاعي مش فاصل شحن يعني، لو فاصل شحن ولا الشحن بتاعه خلصان هوصله بالشاحن واستناه لما يكمل شحن وابدأ أشغله. لو مشتغلش برضه، يبقا هوديه لحد يكون ثقة وشاطر في تصليح التلفونات طبعا وهقوله إن هو مش عايز يفتح وهو يحللي المشكلة بتاعته.